ما نعرفش إنا نقول الحيوان اللي يمثلني ويمثل شخصيتي، نتصوراللي هز النمر، حتي نحس عنده عنفواني، نحس شخصيته قوية وفي نفس الوقت نحسه حنين. ما نعرفش هو نمر <hesitation> حيوان مفترس. طب ما انا ما قدرت احس ان فيه غاز في حنية. ونحسها قوي حسه مزيان، <hesitation> وهرة، ولا حسه ياسر مرة ممكن هو يمثل